अब मोर आदर्श बेह इ मेलके हुइना चाहि, अइसन हुइना चाहि कहना मेरके सोंचते हर मनैंक अपन अपन मेलके रहता आउ स्वभाबिक फेक है । अब मोर का है कहलेतिति मै जौन समुदायके हौं अर्थात मै कठरिया समुदायके होइल कारणतिति मोर बेहभर पुर्णतया कठरिया संस्कार अनुसार हुइना चाहि कहना मोर एक ठो सोंच है, एक ठो चाहाना है । खास करके हम्मर दुल्हाभर पहिले घुडियामे बैठके बरात जामें । घुडियामे बैठके जामें साथ साथमे बरतबियाँभरिन लैके जामें । बरतनियाँभर पुरान पुरान गित गामें, हम्मर जौन बेहु हैं उ गामें तौ जाके बेहके एक ठो माहुले फरक रेहे । मुल आजकालके समयमे डिजे बाजा बाजे लागल हैं, बैन्ड बाजा बाजे लागल हैं । तौ इ समयमे फेक मोर बेहभर पुराने तरिकाके होबे, पुराने संस्कार अनुसार होबे कहना मोर चाहाना है । अइसने करके जोन दुल्हनियाँ घर हमरे बरात जैबा उ दुल्हनियाँ घरका फेकुन जहाँ लुक्का अपन मौलिक संस्कारे ओहके प्रयोग करें । हम्मर अपने संस्कार ओहके प्रयोग करके हमके मोहके बिदाइ करें कहना मोर चाहाना है । अइसने करके मोर घर आइक-आइल पाछे जौन डुल्हेरभर रिहें ओइन फेक पुर्णतया हमरे संस्कार अनुसार बिदाइ होबे, हमरे संस्कार अनुसार बेह होबे कहना मोर चाहाना है ।